Ny loko volomboasary de midika ho loko malefaka, milaza fahatsarana. Ny tonga ao an-tsaina voalohany indrindra de ny voasary, ny karaoty.